Orita ndraiky edy e, <hesitation> hitantsika bôka tangananjy feno sampantsapany maro boegny de anisany mampiavka ananjy e, izy igny zegny izy ko fa mirafitra amin'ny raha raiky igny izy zegny koa leky nandraha mi- mifikitra akegny, tsisy raha maafakafaka ananjy eo kô tsy ef sitrapôn'anjy egny miela ke. Avake kô ny tagnany kôo agnisany fomba fahany malkala ôhtra hoe hanin hoanny <hesitation> fikiriny ekeo môkany maty ekegny zay fôkavake vô hoagniny tsy môramôra.